هذا يعتمد على الشخص، بس كلاهما مهم. السعادة الشخصية تعطيك طاقه وحيوية، وتخليك لتساعد الآخرين بشكل أفضل. بينما المساهمه في المجتمع تعطيك إحساس بالإنتماء وتحقق هدف أكبر في الحياة. الأفضل توازن بين الأثنين، لأنهم يكملون بعض.